Maa sii maamo-feni, maa sii-taaru-feni, maa sii-nein-feni, maa sii-sonron-feni, maa sii-sindiye-feni, maa sii-sonoma-feni, maa sii-nigina-feni, maa sii-ise-feni, maa sii mo oyi mo̱, maa sii oyi-keni-feni, maa sii oyi-maamo-feni, maa-sii oyi-taaru-feni, maa sii eyi-nein-feni, maa sii oyi-sonron-feni, maa sii eyi-sindiye-feni, maa sii eyi-sonoma-feni, maa sii eyi-nigina-feni, maa sii eyi-ise-feni, tara sii, tara sii keni-feni, tara sii maamo-feni, tara sii taaru-feni, tara sii nein-feni, tara sii sonron-feni, tara sii sindiye-feni, tara sii sonoma-feni, tara sii nigina-fena, tara sii ise-feni, tara sii mo-oyi-mo̱, tara sii oyi-keni-feni, tara sii oyi-maamo-feni, tara sii oyi-taaru̱-feni